जू हमा देश भारत ची वेमा लगभग पंद्रा सौ से ज़्यादा मछलियों गी प्रजाति पाये जांदी येमा जू मछली छीन ऊ कुछ समुद्री मछली छीन और कुछ अलग अलग स्थानीय प्रजाति गी मछली भी शामिल ची जू हमा देश ची वेगा विविद जलवायु और जलश्रोता करण मछलियाँ बीजां संख्या म वंदी।